Opotanane po pe u enu pe tsina mene tama tsiako potana rekasa pene. Von ka aurati tsene an popotana rekasa pe u nu tsor von kane ama ar voro po upas nene kita tatanu en komana inu. Tsor von kane popota nene po potana nene po. Potana nene po to vavatena ama panis veni pa tsione mana vine patotopene veni po tariano osvei. Ne onoto voanu nene pe u enu tsor tsiako kane opotana rekasa pene vat voana vene nene tavut tsoe po kain tete vi tavuts big kuova big vui ei. Nai voa pa tsiaka, onotona netsina vapoane. Kene nai povavatuts nau katetenu ka vaen ei. Ama ar nene u tsene tete voanu popotanane poh.